Pēskuéꞌe ndu i ne tɨvɨ i kueꞌé nko xɨ́kɨ dɨvɨ ñuntun neé mei kuēꞌé che a ñūú á ɨn ñuntuntiiī ne tsí nga kuēꞌé o nakaꞌán ña í kuéꞌntuvi tsɨ ne ío ñuntun nei váꞌ thi ntiis chi né tokoo ñaꞌa kaan dɨkɨ ni xɨkɨ ve ne ñavií ja ne miꞌi kuēꞌé janakaꞌan ña atiyo ján vii mii kuēꞌén thi nakaꞌan ña ntɨvɨ maseta an vi nū katsi tsi ngá nade ɨ ña vií a kuéꞌentu vi tɨ ni ñaꞌ xini ngo tsí ingá ce ti ingade ci u nī á kueꞌntūví ce tí āñū neéxīní u por kē dé ña e sta ña o ne nantaa ñani gu ne tsí ña ña kuikākaꞌan ño dɨ́ ka ti te nni akaꞌan o dte ñāꞌaxini u né ña kuikaꞌan ño dɨ́ko.